Zo'ravonlikga qarshi kurashish uchun maktabda ta'lim va tarbiyani birlashtirish kerak, ya'ni o'quvchilarga xurmat, hamdardlik va muloqot ko'nikmalarini o'rgatish muhim. Birinchi sinfdanyoq, shuningdek, muallimlar va ota onalar o'rtasida yaqin hamkorlik va ochiq muloqotni ta'minlash kerak. Bu bolani tarbiyasi uchun juda muhim.